איך קען נישט עכט קיין דיינעסארס ווייל כ'האלט נישט ס'א עכטע זאך. כ'ווייס אבער אז זיי- ס'דא מענטשן וואס האלטן ס'דא די טי-רעקס מיט די אלע מינע זאכן. איך אלט אבער נישט אז ס'האט עקזיסטעט סאו כ'ווייס נישט.